योक जुत्ता जु ची कई भाग वोन्दा जन की ऊपरी भाग जुत्तो सोल जू ते हम तला भी ब्वल्दा जुत्तो इनसोल वेगि अर जुटते हील जेते हम एड़ी ब्वल्दा अर जुत्ते लैस जेसे हम जुत्ता ते बंददा छिन।